Ny kolontsaina any Italia dia miavaka aloha. Mbola miavaka izy ireo raha resaka fivavahana katôlika dia manampy an'izany amin'ny resaka sakafo tena matihanina koa amin'ny resaka sakafo io. Dia izay zany no tena hitako hoe kolontsaina avy any Italia.